أفظل إني آكل على الصباح <hesitation> فلافل، وفول، ومع <hesitation> حمص، مع خبز صاج، <hesitation> يعني وجبة فلافل سورية، مع فول، وتميس، ومعصوب.